Anisan'ny fety tena malaza a Soisa ao izao oktober festa sy paskua zao Ny olo a Soisa ao da katôlika aby ary ny zava-kanto tena mampiavaky andreo da ny dihy sy ny tantara